Amin'ny kiraro misy ny atao hoe vodikiraro an, dia misy ny atao hoe latsikiraro, misy ny atao an'ilay vatany iny, dia ny kiraro sasany koa manana ny atao hoe tadinkiraro.